Laha gny karaza tsoha misy aloha, gny haiko, misy ny tsoha- tsoha tremo na tsoha gasy, misy koa tsoha madiro, misy koa tshoa amizao avao, la misy koa ny pamplemousse. Ny tena tiako amindrozy io la ny pamplemousse satria ny pamplemousse, be raha io no sady mampatanjaky sady mahavelombelo hozatry.